मै ह घर पे खाना खाए ल बहुत पसंद करु काबर के घर के सदा खाना सेहत के भी अच्छा लगेल आऊ साथ ही पैसा के भी बचत हो जाहि। काबर की बाहर के खाना ज्यादा तेल मसाला के रहल आऊ ओकर से अच्छा है कि कम तेल मसाला वाला खाना खाएल जाए।